ווי אזוי צו מאכן אז ס'זאל זיין אלעס זאל האבן א גוטע טעם און אויך זיין געזונט, איך האלט זייער שטארק אז אויב מ'לייגט אריין עכטע פרוכט וואס האט נאטורליכע צוקער און נישט- נישט עכטע צוקער נאר פרוכט וואלט- מאכט עס אלעס זיסער און ס'לייגט צו א גוטע טעם אזוי ווי פייגן אדער אזאכע מינע עסן.